Tsy mety aminahy misotro kafe satria za zagny efa nisy fotoagna nodidina vavony dia tsy manjary aminahy zagny ilay kafe satria mahery be. Dia dite zagny no stroiko satria zay no mety amin'ny fahasalamako.